في احد الأيام صغر ساحر نفسه عن طريق الخطأ اهو ما كان يدري ان هاي بيصيده من الاختراع الي سواه والسحر فبعدين <hesitation> ما كانوا يدرون ان هذا اهو فعائلته قرروا يسالونه يعني انت من وبعد- بعدين يعني اهواعترف لهم ووعدهم انه يعني ما بيكرر هالشي مرة ثانية الين ما قدر يرجع لطبيعته